ମୁଂ ସୁମ୍ରିଚୀ ଜିଯେ ତୁମ୍ହେ ପ୍ରୋମୋଷନ ପାଲିଲା ଯହା। ଅର୍ଭୂତ ତୁମ୍ହେ କୀପର ଯହା କରିଲା। <hesitation> ଧନ୍ଯଵାଦ, ମୁଂ ନିଯମିତ ଭାଵେ ଅଧିକାରିଂଗ ସହିତ ଜୋଗଜଗ କରୂତିଲୀ ଏବଂଗ ନିଜଵ କାର୍ଜକ ଶମତା ଦ୍ଵାରା ଡୂଢଥତା ପ୍ରମାନ କରିତିଲୀ। ଦନ୍ଯଵାଦ, ମୁଂ ନିଯମିତ ଭାଵେ ଅଧିକାରିଂଗ ସହିତ ଜୋଗଜଗ କରୂତିଲୀ ଏବଂଗ ଡୂଢଥତା ଡୂଢଥତା ପ୍ରମାନ କରିତିଲୀ।